कंप्यूटर के मुख्य घटक मन हे सीपीयू हो गाइस, माउस हो गाइस, मदर बोर्ड जो सीपीयू के अंदर होएल। जो पूरा कंट्रोल करत हे ओ हो गाइस सीपीयू ला कंप्यूटर के दिमाग़ कहते हैं। मॉनिटर हो गाइस जेकर म देख सकतीं आऊ कीबोर्ड जेकर म टाइप कर सकत हैं। बाकी कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के भी आ गाइस है मार्केट में।